En esan زمان la kaba karga fentani ولا arga fen tani dadei la eskana en dadie علبة egena en علبة koffa fi agar owoe log koffa fi. Wida fa hikir galairo ghasie فتاحة egenan log en فتاحة kandi ga algi en فتاحة ga علبة en kochi dou chokosa kokosa ghasie log fa tooge nami enn bata ghasie log kala kala welasani en علبة toe fa galirdangi eska gon tela dari ka fa foaga kab nami